Muq jaos sääne ideaalnõ tüü olnuq tuu, ku ma saanuq pall'o värskih õhuh ollaq, mõtsu piteh roitaq näütüses ja või-ollaq ka aiah tüüd tetäq. Kuigi mullõ miildüs ka tuu tüü, midä ma parhilla tii – keeletiidüs, aq mullõ miildünüq inämb värski õhu käeh ollaq.